في أحد الأيام اكتشف طفل باب بغرفته ما كان موجود قبل، الباب قديم ومغبر الفظول خلاه يفتحه لما فتحه طلع له ممر مظلم، سمع أصوات داخل تردد شوي قرر يدخل ويكتشف كان مليان أظواء ملونة وجد نفسه في عالم غريب. كانت بداية مغامرة غير متوقعة وبدأ يتعرف على أصدقائ جدد ويخوض مغامرة ما تخطر على باله.